Besa le kwa upande wakwa ini ngeshaamba besa shiyo yennde furaha fo, kwa sababu we wosa ukawa na besa lakini kwauwa ng'eno itumia besa yo. kwaitumia hofyo kwa- kolya ni mndu msero au mki shi mndu msero fo uruu naansi ni kwakila mndu kwa nagwa wari kwa ansa itumia hofyo kwa vasero labda kuna vafele na choiki iyoo oyo kwetre yete se furaha hatra kidoko fo yooyo ni mateso kwakutro le we hemba muungu akakupa hekima na besa yo yafo. kwansa kakuniinga besa yo le weiya muungu kwahiya mungu tata kaa kasha besa hii waniinga ngili- ndo ngili teereva kwafo se le uniinge ngeno yeshandu ngeitumia kwa sababu besa shi yo yennde furaha fo nndo chennde furaha kwa binadamu ni akili na hekima. Vandu veengi nera besa lakini kwetre eeshi shandu eitumia fo ma tena ukatema nayo ikudue moo iyoo yo besa nuve sengetra kwa shida. lakini hoyo bado yene kudua moo kwa sabau ya utiiri wafo.